أفظل نصيحة أخذتها أو عطاني إياها شخص عزيز علي نصحني إني ما أكون شخصية متسرعة، طبعاً التسرع أنا أصلاً عانيت من آثاره السلبية في حياتي، طبعاً أنا ماني قادرة أطبق النصيحة بشكل كامل مئة بالمئة بس أحاول بقدر الإمكان إني أتخلص من صفة التسرع لأني عانيت من أثرها السلبي في حياتي، فطبعاً هذي نصيحة جداً مهمة بالنسبة لي.